Ontok mendapatkan tido yang cokop tu mungkin dengan beraktivitas pokoke men kitek e seharian beraktivitas di leho tu kan pasti kitek balek tu capek teros pasti kitek ngantok teros men ngantok kan tido teros pasti tido e nyenyak nia pules nia sampai biaso e kan tidoe normal kan lapan jam biaso kan e kitek tu tido men nyenyak nian men dem beraktivitas tu pasti sampai sepolo jam cak tu kan pokoke kitek men la capek nian tu pasti tido e pulas nian e pacak pulek men kitek ini sambel mace buku cak tu kan men mace buku kan e tenang cak tu kan dem mace buku tu pasti tetido tidoe pulek bajek nyaman tenang cak tu teros sambel denge dengo musek cak tu kan pasti tidoe tu lebe lebe bajek lebe tenang cak tu